Aku selama mose pisa cumang teman dari pisa teman situ manga laku jadi teman dekat de aku eme hitung sekitar ata sepulu teman dekat daku te can hi deng hi deng hoo umurn hoo ga dua pulu empat suam pulu pat ntaung hia teman dekat gaku mulai hami esema danong hami cama cama sekola one esema loyolla eme lelo laku hia teman iwo ca diaa sifat agu hia sering bantu aku lain dalam keadaan apapun hia sering aku nasihat, nasihat di'a tau coo modeln ala satu keputusan poli hitu ga. Hia dia sifat eme ngoo aku tegi bantuan agu hia missal eme ngoo aku toe manga seng hia seng one aku te suan ga teman dekat gaku teman hoo kole teman mulai esema ngasang ne alde alde hoo teman dia eme lelo laku hia ai hami danong cama cama esema esema liyola labuan bajo hami cama cama kaeng one asrama musi olo bae taung sifat eme hia ga sifatn sering dorong tau aku pande sesuatu eme misaln ga akuu dorong lia tau maen bola po;o hitu ga main main alat musik poli hitu ga hia kole perna lati aku waa motor poli hitu ga hami danong sering lako cama poli hitu eme ami le kaeng. Kaeng cama daong sering peang one mai asrama one warnet one tempat hang cama poli hitu ga te telun ga teman dekat gaku ngasang roi hia kole danong hami temanan mulai llaing esempe musi olon bae tau ca asrama kaeng one asrama mulai esempe mulai esempe esema cama cama hami bae taung musi olo ga hia, hia hia di'ia sifat ne hia sering bantu aku eme ngoo aku danong manga les les atau eme kerja pet iwo ca te bae gaku one sekola hia sering bantu poli hitu hami temanan agu roy aku selama enem taun pas laing kulia hia kulia le surabaya aku cee jogja. Laing kole cee jogja aku manga kole pisa cumang teman, teman soo ata musi olo lan kaeng gami cee jogja hi etwin hi etwan hi riko hi eras hi kokon poli hitu ga hi ican poli hitu ga hi kae johan hami cama cama mulai laing ehh hemong hemong hi riski hami danong cama cama mulai dari awal lukia cee jogja ami bae taung sifat hami saling bantu cama tau eme ngoo toe manga seng te manga hang hami sering kaeng cama hami eme ngoo te man seng teneng hang hang cama cama eme ata ca one ami toe manga seng brarti ata can ga manga seng hia hitu benta tau hang cama ami selama cee jogja do ket pande, pande organisasi pande. Ben musik agu pande tim futsal bae tu selama cee jogja hoo selama lima ntaung manga kole ca ata hemong laku ngasang hi revi ase iwo ca angkatan wa mai aku.